So ni mi hokkama sembe noy un watta kotoye koliji gonlde latiji e kotoye mi hokke sembe e dole, fu mi hadan guika nokka suda en. Mbe don kambe woni, kambe torre leydi meden nini to e be buri ma latibe sakkobe labi, tetobe jew, kambe jewnde wotore mbebawai wotere wujjugo jawli leydi fu ke himbe wawi wallirgo e leydi fu jonde wotore. so ni mi wodi sembe hanne fu nokka sudere kanbe woni be kabanmi mi wurtinabe e nder gollebe.